Gne fomba fandrahoa ovy koa, io zashy arakaraka gn'olo mahandro anazy ao, ny hitiavany anazy zashy, misy izy io hanin'olo sambaika sambegna zashy e ovy igny, misy avao koa gne foasagna eky izy, izy avy foasana igny da tapatapahigna da misy endasy misy any indreo ao fizakandreo anazy a ny frity zao eh, da misy avao koa ny afangaro miaraky karaoty afangaro hena, maro zagny arakaraky fitiavagnao anazy zashy ny andrahoana azy, f'izay e karazagny zashy.